ايه بنعتجد ان الشعر كتير اله علاقة كويسة <hesitation> بالعصر اللي احنا بنعيشه لانه الشعر اليوم بس ما صار <hesitation> مرتبط بالكتب لأ هو كمان صار مرتبط بالسينما وموجود على وسائل التواصل الاجتماعي وكمان هو بيكون طريقة كويسة لتوصيل الافكار والمشاعر لكل الناس.